Čôhure yila budi čûo, <hesitation> čôhuree yila, kogoya-ã ni čôhurii yili, eberu-ã ni čôhurii yili, kûduguru-ã ni čôhurii yili, ôbuzuŋgoi-ĩ ni čôhurii yili, tirki-ĩ ni čôhurii yili, mui-ĩ ni čôhurii yili, woi-ĩ ni čôhuri turoo yili, burku-ã ni čôhurii yili, pîmbinu-ã ni čôhurii yili, dazaŋa-ã ni čôhurii yili, dûudume ni čôhurii yili. Ñasammi ni čôhurii yili, <noise> yoo yugoru-ã ni čôhurii yili, kamadu-ã ni čôhurii yili. Kûgiikuug ni čôhurii yili, zîŋi-ĩ ni čôhurii yili, yoo horohori-ĩ ni čôhurii yili, yoo ndû gudi, čôhuri malumaa-ã ni čôhurii yili, kûgiikuug ni čôhurii yili, goyi-ĩ ni čôhurii yili, yoo, čôhure ada bara čubudiã.